أنا بفضل الحصول على هدأيا بعيد ميلادي ليش؟ لأن الهدأيا بيكون لها طابع خاص تعكس اهتمام الشخص بيك ، أيضا الهدأيا بيكون لها وايد اهمية في إنها بتسيب ذكرى چميلة لك مع هذا للشخص على عكس النقود- النقود وايد مهمة ولكنها ما بتعطي هذا الإنطباع فقط هو نقود ما- ما بتعطي إنطباع اللي زي ما بتصيب الهدية.